Jeni tibikasi bu frang kin in seka rob, tun jei kanseki yir tin jewei rop ince dalili kokuma ince dalili wu lallai kanjegu jendii tina inking damuwa wukinge to mi cika mi in talaka insombu jeni tikingi tinjewei ba yongin damuwa toti mi damang in magi yitonou cika jendii mwani, jendii mwani daman mi inmagi yitono, jeni mwan toh kanjegu in w=ya masala wukinge dikani no bng ma to jendii timi jegii injegu jeni mwani no binge daka no demangna nyi kara injami bwasinge kaii tunbo bwasingbu mwa no cjhwakangi yi jeni jamai, kuno chwakangi yi jendii jama ko in gir na mri, in gir na miri jegu jendi jamai a ba reni in ninga mla kunni yu suri inwo jegu jeni jama twi tbak dingin tono ya jendii tin sekwei ba gwala toi jendi mi chwi bu jendi jamai, toti genyei twi, injegu, ingeldoi in toro don, in torotoro yo ma to jendi kuma toh jama bwi, no charo di gumnong injewei ma to jama bwi no mwano bembiye ma to jama bwi, dingin tono ya jendi tu gwalang gin toi digin tono in jegu jeni to in kinga bu damuwa wukinge yi tono inkinga ʙᴜ ʏɪᴛɪᴋɪɴɢᴀ ᴛɪ ɴᴏ ꜱᴀɴ ᴋɪɴ ʏᴏɴɢᴜɴᴏᴜ ᴅᴀᴍᴜᴡᴀ, ʏᴏɴɢɪɴᴏᴜ ʏɪᴛɪᴋɪɴɢɪ ᴛɪ ʏᴀᴋᴜɴɪɪ ᴅᴏɴ ᴛᴏɴᴏ ɪɴᴊᴇɢᴜ ɪɴɴᴜɢᴜ ᴛᴇɴɢ ʙᴜʀᴍᴜ, ɪɴʏᴀ ʏɪᴛᴋɪɴɢɪ ᴛɪɴ ɴᴜɢᴜ ᴅɪɴɢɪɴ ᴊᴇɴɪ ᴛɪɴ ᴊᴇɢᴜ ᴛᴏʜ ᴅɪɴɢɪɴ ᴛᴏɴᴏ, ᴅᴏʟᴇ ɪɴꜱᴇᴋᴀ ᴊᴀᴍᴀ ɪɴ ᴄᴇᴍɪɴ, ᴛᴏᴛɪ ᴍɪ ᴛɪʙᴀᴋ ɪɴ ᴋᴏɢᴜ ᴄɪᴋᴀ ᴀ ɢᴡᴀʟᴀɴɢɴᴀ ᴅɪɴɢɪɴ ᴛᴏɴᴏ ɪɴ ᴊᴇɢᴜ ɪɴɴᴜɢᴜ ᴛᴇɴʏᴇᴜ ɪɴʏᴀᴋɪɴɢᴜɴɢᴜ ᴅᴀᴍᴜᴡᴀ ᴡᴜ ᴋɪɴɢᴇ, ɪɴʏᴀ ᴋɪɢɪɴɢᴜ ᴋᴀɴᴀᴄʜᴀ ɪɴʏᴀ ᴋɪɴɢɪɴɢᴜ ᴅɪɪ ᴡᴜʀᴏɴᴅɪ, ɪɴʏᴀ ᴋɪɴɢᴜ ʙᴡᴜ ᴘᴡɪᴜ ᴅɪɴ ᴛᴏɴᴏ, ɪɴʏᴀ ᴋɪɴɢᴜ ʙᴡᴀɴɢ ʙᴜʀᴜᴜ ᴅɪɴ ᴛᴏɴᴏ, ᴅɪɴ ᴛᴏɴᴏ ɪɴᴊᴇɢᴜ ᴊᴇɴᴅɪɪ ᴛᴏʜ, ᴊᴇɴᴅɪɴ ᴛɪʙᴀᴋ ᴊᴇɴɪ ᴊᴀᴍᴀɪ ᴛᴏᴛɪɴᴋᴏɢᴜ ᴄɪᴋᴀ ᴅᴇɴɢᴏ ᴛɪʙᴀᴋ ᴋᴀᴘɴ ᴘɪ ʏᴀᴍʙᴀ ᴅᴇɴɢᴏ ʏɪ ᴛᴏɴᴏᴜ, ᴛᴏᴛɪɴ ᴍᴏʀᴏɴɢᴜ ʏɪ ᴛᴏɴᴏɪ, ᴅɪɴ ᴛᴏɴᴏ ᴛᴜ ʀᴏɴ ʏᴏ ᴋᴜᴍᴀ ᴛᴜ ʟᴀʟʟᴀɪ ʙᴜ ᴄᴇᴍɪɴ ɪɴꜱᴇᴋᴀ ʀᴏᴘ ʏᴏ ᴅᴏɴɢ, ʀᴏᴘ ʏᴏɪ ᴅᴀᴍᴀ ʏᴀ ʏɪᴛɪᴋɪɴɢᴜ ᴛᴜ ʏᴏɢɪ ᴛᴜ ᴘᴜᴄʜɪɪ ᴀ ʙᴏɢᴏɴᴍᴜ ʏɪᴛɪ ʏᴏᴋᴏᴋᴏ ᴍᴇʀᴇɪ ʏɪ ꜱᴀᴍᴀɴ ᴡᴀᴋᴀɪ ᴋɪɴ ɴᴏʙᴀ ɴɪɴɢɪ ᴋᴀᴍᴀ ᴊᴇᴅᴏɴ ᴍᴀᴋɪɴ ᴅᴀᴍᴜᴡᴀ, ᴄʜᴡɪ ʙᴜ ɴʏᴀɴᴋɪ ᴍɪ ɪɴᴋɪɴɢᴀ ʙᴀᴋᴏʙᴏ ᴡᴇɪ ᴍᴜ ᴄʜᴡɪʙᴜ <ʜᴇꜱɪᴛᴀᴛɪᴏɴ> ʏɪʀ ᴛᴜ ᴄɪᴋᴀ ᴄʜᴀᴘᴀɴɢᴀɪ ʏɪʀ ᴛɪᴍᴀɪ, ᴛᴏ ᴍᴇʀ ᴛᴏ ʏɪʀ ᴛɪᴍᴀɪ ɪɴᴋɪɴɢᴀ ᴋᴀ ʙᴀ ɴᴇᴍ ᴡᴇɪ ᴋᴀʙᴀ ᴊɪɴᴅɪ ᴡᴇɪ ɪɴᴛᴇɴᴀ ɪɴ ᴍᴏʀᴏɴɢᴏ ᴛᴏ ᴍᴀ ᴛᴏ ᴊᴇɴᴅɪ to mer chapanga to yir timai to mere to ya yogi dole inje injebu ma inking damuwa mri amma nyan kinkangu bur kasi, dacike bur kasi yir time twi ko kaga to mwa ywa jendi a miringi bur nerii dacike bur kasi toh dacike bur kasi indino to mwa a miringi dingin yi kalangu a burii dingin tono yir tin seka rob toh to tin kogu kam lallai <hesitation> in miri kullum, kuma bama mi ba ner wu king yo kaya cika mang no gwadanga no cekin towo a a la nyinou je ne amma ka la nyinou jebu ne dama toti yo i soma cika ku yadda ku bukange yoko ko inleko toti yo yi somai maje jendii jama tibak maya jendii tikang ti chwi toi don tono toti yo yi somau toti kuma yiningii toti ba kaka yiwai bagra yirwa a ningu to mer ningo nye mi incemin inyerno pikangu dabang duk ner wu ara ta pikangu ma katwi ner wuya cimacima wai to leni, pta pikingpwi lendi tabu pi nyau amma ka ner tibak cimacima to ner wuya wei a gra pna lei wii wei jendi ye tohh jendi yei chwibu toh injawyo ba cha mwane baje tun ya nure, injayo chwaka yi gundu jamau, ku chwaka yi gundu jama ko eh girna mri ko eh mawo kullum toti mir ko mer nungo nye ba cekin yo somnbu do chei ko kuma ba ceking kayo jei yo manoyo ya wu kinge, mwa mwa yir wo bu ma koguyir bo ner ko ywa cha ko yo ca ma ma a gomnati ko ywa chama <hesitation> ko ninga gna yo cika cha ma jendii yoh to parko to tibak saidai mere yo nere yi <hesitation> dwi di cingcingi lokoci puko buryei cika yo- yo a ninga yitikingi ti wei ba gna wukin wei sai bakwa yir tu congo yo ningyii a ta lendii tu kangi daban to ana twi twi lendi